بالمكان اللي أعيش فيه عندي حوالي ست شبابيك الن- الشبابيك تخلي المكان <hesitation> فيه إشراق وتدخل الظوء الطبيعي وذا الشي يعطيني إحساس بالراحة، أحب أفتحها بالصباح عشان استمتع بالهواء النقي وخصوصا بالأيام اللي يكون فيها الهوا معتدل الشمس مشرقة والهواء عليل وما في رطوبة عالية.